Nchere ezam am egbe beng ga egwugwu isokpo ere e etuto izokpo nue era eto je agwagume ara abo mo ewam ewum etoni so mi mboni nwe be mboni nomo ebere tip ma ese anguhe obtna nue be ma edok se efa ga-a akake etu neme nwe nime mi-mboni nwa-a ag-a ga ezam eres ngɨ̃mi ezam eres je eebebena <noise> ma enon ene-e enyi gbahagbala enon enyi gbahagbaha nam ndomo ngomo-o okpo edop anon ndobo mfe mo eyak eneb ni-nyɨ̃na ma eyak eboni-egono enebe je gbo gbori gwud eshia nam mi nwumi so od akung ni-nfi nchene ezam eresi nze zene <noise> nchere mọ je nzezene mi-nchere ma agot ise emere agoh <noise> nam mi-njama mo ni-nɨ̃p <hesitation> ise ema agot emere ni-chere ise ezen egot ebi mi-nse anwe dudu du du du du-u nji mi ise ezan egot nwe egono ema sa ga udut eto mi-nsang etu nji nsang oma ye enugo, ntak egbe beng iri-i-i ina udut nwe ikpak udut nuse ma itene izine egbe egingo efu je ma imie mom nwe ma ezen babe gwud ere egoma-a eto eshire itere nwe enumo ga efo aye egbɨ̃ni ezam eresi Ja ga ome udud enung ese ja ome udud enung ekọmo ja oma enung ekomo ye enung egbɨ̃m egbe afa ayene mo de edudu nwe ise enɨ̃mo je, nọ aboni awuni sood akung aneme odom gang nwe aboni aja akɨ̃m itere <hesitation> abo̱ni afu akpɨ̃n oma nwe gbogbori gwud akɨ̃n mo je azine aboni achere mọ ise-etoni beng beng <hesitation> ise ye igogi ene eji ntak e-e-e- itere enege igogi ga ama ebene <hesitation> eto janwe igogi ma izei me ere eji itere nwe eto janwe ejiji me ogba enung enyi aboni aja akim itere kakong ara abona-m- akpak edudu nwe be ma ese anwe eresi ayo even ege mọ enan ma ese amue anara ur-o-odom ayo afo ana mo je gbogbori gwud azine ede usone awa ga evak ise nwe amuna je beng ese m ganwe ezen null eto ga-a- udud nwe uzezen nwe eto je ga udut egbe beng egrigo me eto beng ene eto ma itat ese ma ne-e uso onne ayo <hesitation> ene, den agomo je afu beng okpuga egrige jeng, ma adana egrige jeng, ma adana egrige jeng, or adana ifa agomo abori afe obok ga odom yida <hesitation> ana mo je gangnwe azwe ye anung aji ji <hesitation> ane inang ana si mno ula nwe ere ena ga odom e-e-e eres eres nuse ane ara anamo Ne amung aneme mọ je eshi ga jẹn and odom am gbogbori gwud amamo ga akake eh eshi egbe ge nwe ma yene akake umu ye enung ese gang nwe ntak ma ara aji ma ezen egot ga ye odo ma are aji ma ezen egot aboni a amara okpuga ayo ezen egot nwe ma ara gomo aboni avere odom avere odom ga ezam ayo avene ma odom ga-m-m ezam eres nwe ma ga agot eni nip wa nẹ odom erasi ere, ma odom babe gbogbori gwud egbe beng uri-i-i ida obiara nan ula aye ere erimini eta ivivire bedidi ye ese ga ezam obiara egomo afe obiara ga akake etu afe mọ nang beng ma ofe ifa ge enom oh ofe itat ga enom ma ayen ne enumg efe egbe afak anamo je aji mo akpa akpan egono aja-m-m aji mọ ma izaba nam imi na ma iko, na ma iko ma mong mfene jinong mfene iko ngara ni ezen ye nung nji <noise> ngara ni ule gerek nung ndana nyi ma asom ndan-ngara ni ye nung ndana nara akake okpuga m-moni ngom mfe bam jin, so, odom ezam, odom ezam eneneb, odom ezam emeneb odoze odom ezam enege ebebene wa ne ene.